sɛrobia cruru mibin ba ma ba nicoza a ere lo zie yi fa to mu vo sunu wo hini mi sɛ lo bwa yi fa to mu vo to sunu wo yini mi sɛ n'ga oyi ro o ma dɛ mu ba bia tu'an han mi ho dimiyan aro zie yi fa to han yan we bini asɛ oro ɲi a we sɛ a bina a we sɛ a we oro ɲi ba biaso a ba krabura ba pulpera ma ba salamandrera ba'a bianɛ ba hɛtian lo zie fa bie ba tubara we ro lɛ selil progenitrise han selil la so a we nɛ a han yan bina sɛ a wara be cruru a wara be fi'an don mu'a hanmano be mu'a hanmano be ma tete ɲɲɲɲ